ايييع هسافر غالبن ل <hesitation> البلاد االلي فيها طبيعه كتيرة اااء غابات واشجار ومطره ااااء لأن انا بحب -بحب الب-البلاد دي اااء ممكن اروح فين مثلن في جنوب أفريقيا عمتن غاباته حلوة جدن